תַעַלֵּם אִקְתִסַאד וּלְמַאלִיָּה מֻהִימּ בְּזַאף, אה חֵית כּיַעְלְּמְנַא כִּיףַאש נְטַר פְּלוּס בִּזְכָּא וּנְפְהַם כִּיףַאש כּתְחַדֶם אֻסְוּק, הַדּ מַעְרִפַּה כּתְעַאוּנַא נָאכְחוּ קְרַרַאת מַאלִיַּה סַחִیحָה פִּלְחַיַאת יְוְמִיָּה.